Ujun najan en ndenguin ya'á kui ya'á, ya'á yucho'o ya'á, ya'á canario ya'á, ya'á ujun najanerio nadi'é nadietutelo ya'á cha'a, nuu nuu ndivii ya'á ihó niteyu ya'á. Umm há canrio, ya'á huajillo, ya'á arbolito, ya'á oxe'e, ya'á tiko'o nu'u.